Nanditye ne ondina omumwameme mati ta lombwelendje nande okuli kutya, okwaala oku hokana, kiinima ngeno nanditye andimu kumagidha, okuna oku tala kutya, omuntu ngono nenge omukadhona ngono a hala oku hokanapo okwakala naye ethimbo lithike peni, moku kala kwawo mokulumba kwawo, ethimbo ndi yakala nahe, okwiilongamo tshike, shaashi thimbo limwe omuntu nanditye omumati amonapo omukadhona gwe, ya kala nande omvula maala mboli omukadhona ngono okuna nande okanona, ndee nani omumati ketshitshi okwetshi olekwa komukadhona, shaashi pamwe ethimbo eshupi he omumati emutumbulila ohango, konima ho hango hwiya opo taka dhimbulukwa kutya aye omukadhona nguno wa- wa- wa hokana po okuna okanona nenge okuna uunona wuli uwali, miinima ne yatya ngano ohatshi keeta uutondwe, tsho otatshi kanithitha ongushu ndji hali momumati ngwiya, ohole ndjiya kwali eku hole, itahi kakala we hina ongushu ngaashi kwali emuhole nale, shaashi euvitho nayi lyomuntu lyomwenyo, ohali kanithitha ongushu momuntu, so, <laughs> ngeno andimu kumagidha kutya ngeno Nande oku kale alalaka nena kutya okwaala oku hokana mona kwiiwa. ngeno andimu lombwele kutya nakale ena ethimbo ele. a kale ena ompito ndjiya hokumulesha hoku mulesha nawa nokumu nongonona nawa, paku lumba kwawo kutya omukadhona gwandje ngu ndaala oku okana okuli ngiini, nomezimo lyawo okwa pumbwa okuli tshuwa kutya okwaza mezimo lini nolyaa peni, aakuluntu ye oyaa peni, aamwahina ye oyaa peni, ta tshiti ne ota vulu oku nongonona nenge oku kala ena omauyelele maantu yo momukunda gwe nenge omeefelende dhe, opo tshimu kwathele nawa omukadhona ngono a hala okuhokana po, shono otatshi kwathele ne kutya nenge oyaka hokana thana oye tshaathane, omuntu ngono onkalo he okuhi tshi nawa, itatshi mweetele nande omalimbililo.